Mamar Ngamuqa, navat karkanga, gi lange savat tetk amivatk ara rang ba ngia mu ut ama ravek. Ma rangis na qarkanga ut lange vat tetk amivatki ara rang. Soqop di ngia taram saveram na ut lange. Ngia taram saveram na ut ama ravek. Vat tetk amivatki ararang. Ba, ngia taram na aiyut ama ravek ura yar vat tetk amivatki ararang. Ba ut tuqum di ainge me ngamuqa soqop nge ura yar. Soqop nge ura yar. Soqop nge sa agirong. Soqop nge sa agirong me vat tetk amivatk ba tuqum di ni, ainge gi madaram ba ainge, gi samsam savat tetk amivatki di ut tuqum di ainge. Ngia sam agirong sare savat tetk amivatki ararang ba berak aut. Ba ut tuqumdi ut tuqum ni yarong. Ba, ura yar da ni yarong. Ba u utes para mamar sagalam nge, savaram ravek, va aiyut ama lida qama mat tom ma varam, vu, <noise> ama kominiti va ya, tka naqot imuk dama ravek ara aron. Ma ravek ta tuqum di roqori. Ba, tes para mamar sagalam nge me ngam uqa soqop nge sama madaram berak aut. Ba ainge, ngin bon ut ta qarkanga ma madaram ivut tuqum. Da ut tuqum besagos di nange me ngamuqa. Va qale ura tak pat karkanga ma gueng. Veram qarkanga gi lange. Da pu utet nasat karkanga gi madaram, ba utet nasat kar karak gi iska ma ama yar di nivuk nagalam nge, soqop nge. As kale ura tak pat karkanga ma gueng na mani ranga re ama yar vat amivatki ararang. Dap ainge, soqop nge, ama muraritk ba ma mu a ngel savat karkanga ura yar. vesagos tama qunung ngararon di ainge ngiat sangar ut. Vesagos tama qunung a ngararon. Soqop nge tetk amivatki mar nange vat tetk amivatki di ainge kale nge galam ut me vat tetk amivatki. Ama ravek vat tetk amivatki ara rang. Soqop nge ura yar. Dap, tes para mamar savat karkanga i ainge gi plan savar ut ngia es ainge gi muraritk, berak aut vat tetk amivatk ararang. Ba utes ama mar sagalam nge navat karkanga ama vanbon vesagos, ngin bon ut pesagos. Mamar utes pat ama mar sagalam nge navat karkanga.